Jaeramiñovi papaka mboapi oipota jei tumpa arakae mborokuai oeyavae jaeko yande yandepuere yayerure tu, padre, hijo y espiritu santo jeijaeno tu, tai jarevi espiritu o santo jokua oipota jei jokua yayapoyave yande oime ñanoi <hesitation> sugui ñovatu jaramiñovi yandepuere ñanoi o yayapo mbae mbaeti reve yakiye